Daafeŋ woo daafeŋ. ite a la feeree loŋ na fo niŋ a la baluu, a la ňaa bulata a kono. Nko i ye taaliŋ jaloo je le, a la jaloo. feŋ te a kono de, meei niŋ i ye a je i bitaa to santo a be jii la naŋ, jaloo ka bo naŋ a koomoo le to, a juo to, wo kuo, fenkoo, jio le bi a a naa ko bonaŋ ňaamiŋ, foňoo ka a nŋa a miira a ka baŋ wo le ňaama. Ate fanaŋ na baluo, a ka soto wo le la, wo jaloo le la niŋ a ye dulaa doo je. dulaa miŋ ye a loŋ ko feŋ si tanbi noo jee to. tuboolu la tanbi dulaa. feŋ mesendiŋolu tanbi dulaa. i sea je a jaloo laa jee to. a ye, a ye i bee benndi teema, a ye i muruw muruw fo teema. ate faŋo ka sii wo le to. A ye tara laariŋ wo to. hani a si janfa ňaa woo ňaa. feŋ woo feŋ ye juloo maa reki. a ka futa a ma le. A se a je aniŋ boroo ye taa; muŋ warata a ti, a muka haaňi. bari a fanaŋ si muŋ muta noo. a si munnu domo noo, a be wolu tara la jee reki, a fanaŋ i se a je wolu jaata wo to. niŋ i jaata fo a meeta, fanaŋ ka baluu wolu le la wo jaloo, a ka a daa ňaamiŋ, haa, ate danmaŋ loŋ fo, ala, itelu danmaa loŋ fo aniŋ ala. Kaatu niŋ a ye a muta a buloo kono, ate a muta la a siŋo la ate a muta a daa la, bari a ka juo, bo a koomoo to, koomaa a ka nakiŋ nakiŋ ňaamiŋ fo jaloolu ye taa fo a ye soondiŋolu ka a la, a soolata feŋolu minnu la si duŋ noo daamiŋ i ye maraŋ. A ye wo bee ki jee. A ye taa sii teema baturoo la. Ha, wo maŋ ke feerendi ti de, haa. Ntelu faŋolu, ntelu minnu ka a fo daafeŋolu ye toolee. niŋ i ye wo je. i ye taaliŋ jaloo je. a la jaloo ka dadaa ňaamiŋ, feereendiŋ teŋ. Duŋ wo jaloo fanaŋ. wo loŋ ate fanaŋ na senboo ti puru a se baluo soto noo, ala baluo, a ka a ňiniŋ wo le jaloo le la. niŋ a ye miŋ muta, ka wo domo; niŋ a maŋ ke wo jaloo ti, ite taaliŋ jaloo je la, a ye jii duuma, a be bori la tunbi ndiŋolu nooma. Ite a je la. A maŋ tio soto puru ka tii. puru ka bula i nooma. Duŋ fanaŋ, ala ye ňiŋ dii ate fanaŋ na puru a la baluo ye sooneyaa, a keeňaa ye sooneyaa. fo a ye ňiŋ jaloo dadaa. A ye sii, a ye tara tenkundiŋ. A muka koronto de, a muka koronto. A be tenkundiŋ doroŋ, haa, a si mee woo mee. a fanaŋ harijee bi naa la le feŋ bi naa, a be jaloo maa reki. jaloo ka a muta le. hani i si naa ke ňaadii le. niň i i fitifita, a ka naki i bala le. Wo jaloo, miŋ be a bala, ate le ye a loŋ. Bari a maŋ jaloo, a maŋ a dadaa kenseŋ ke, aniŋ feŋ ne be ňoŋ kaŋ. kaatu tunbu ndiŋ tunbundiŋ naa niŋ wo naata, i si joloŋ noo le, bari i be naki a bala reki, a be i muta la. Niŋ a ye i muta i te kana la fo afaŋo ye futa jee to. a ye baluu. a ye a la baaluo tanbindi i la. A ňoŋo bi jee le minnu ka i la baluo ke wo ňaama., feeree kono, senbe te i la, siŋ kala te i la, maakaŋ te i la. bari i la baluo i ka sooneyaandi le, sooneyaa muŋ ye a loŋ ko moo, hadamadiŋo faŋ se sii i ye a kalikilee i be wo ke noo la ňaamiŋ ite ka baluu wo ňaama aduŋ fanaŋ i se sii noo, doo kalikilee, i ye i jiibee. ite a loŋ na fo niŋ i siita daafeŋo bala, i ye taa wuloo kono, i ye daafeŋolu je i ka baluu ňaamiŋ, komi xankonkoŋo, a ye daafeŋ doo je. tunboo ye bo ate bala. bari niŋ i ye loŋ ko tunboo ye a kiŋ, ite a je la, a be looriŋ yiroo miŋ kaŋ. wo janboo a ka kalaŋ wo le la. Niŋ janboo koyita. de, a ye koyi, niŋ janboo koyita. wo daafeŋo a ka miŋ, fo yiroo a ka taama miŋ kaŋ wo loŋ fo niŋ a futata a ma a fanaŋ ye a neŋo taa, a si jawayaa ňaa woo ňaa bari niŋ a ye a neŋo fayi. a ka mulumulu naŋ a ye a muta a neŋo la a ye a saba naw i ye wo dundi a daa kono. Daafeŋ jamaa jamaa bi je. i la baluo. niŋ i siita, i ye a kalikilee. a ye a miira, i bu ka a bulandinoo. koŋ naki feeree maŋ ke ntelu danmaa taa ti, hadamadiŋo danmaa taa nteŋ. Feeree ti jee niŋ a taata ke, ke a ka baluo bayindi le, ka a ňiniŋ. wo fanaŋ i niŋ i la feeree loŋ ala ka muŋ dii i la. Woto feŋo. toolee maŋ sot daafeŋolu kono komiadamadiwolu kono miŋ ye a loŋ ne toolee fanaŋ maŋ soto ňaamiŋ daafeŋolu kono. nna baluu ňaalu le fatata. doolu bi jee puru i ye baluu. I ka a ke senboo le la, wo le be ko suluo ka taa baa buŋo to, ka senboo laa jee, ka sappi baa kaŋ, i ye a waraa waraa je fala kuntoo la ka a laa a nooma. waati doo fanaŋ, wuloo, niŋ i ye maafeŋo laandi a ye a cika teŋ parisiko konkoo le be a la. Ate a ka koronto baake le, suluo, wuloo i ka koronto baa ke le. Wo laŋ na jamaa jamaa i la feeree ka tiňaa. Itelu fo ka i beti, niŋ a je doroŋ, otomatikomaŋ i ka bori i konoo doroŋ ne ye; i buka, ka, ka a ke komi xankumoo ka a ke xaamiŋ. Itelu ka sappi a kaŋ senboo le la? Ňankumoo duŋ, niŋ a bi taa la, a la taamoo, niŋ i ye a a la taamaňaa la, aniŋ niŋ a be daafeŋ yeeroo la, a taama, i maŋ muluŋ. Niŋ ňankumoo ye kunoo je, a be a yeeroo la. A ka taa kono le. a be a juubee la <> a be je la kunoo sobita puru ňiŋ a be njiibee la, puru ate ka dulaa doo le jiibee. Kunoo bi taa domowdiŋ, a ye maamaŋ a ye a bayindi kunoo be a jiibee la, a ye a ňaa kaasi kunoo la. fo a ye a loŋ niŋ nsawuta a kaŋ, nbe a mutata la reki, siiňaa kiliŋ a ye sawuŋ, a ye a muta. niŋ a ye a siŋo laa kaŋ. a ye a kaŋo muta. walla a ye a danpaŋo muta a ka feeree ke puru wo kana kana a ma. a fanaŋ ka lafi wo baluo le la. Wo feeree fanaŋ, a, nfanaŋ ka a ke le ko. Nbuka taa deemoo la, niŋ i ye daafeŋo je. i ka deŋ, i ka dende le fitoo koto, ika dende fitoo koomaa, walla yiroo koomaa, i ka taa doomaw doomaŋ. suwati, i ye ŋunuma, i ye a bayindi fo i ye sutuyaa, i ye loo. i yeloo kuŋ, niŋ kidoo be i bulu i ye a tiiree, walla niŋ i wulita, i ye a te juubee naw duuma. a ye naa. kaatu jamaa jamaa niŋ i ate fanaŋ be i ňaa. foňoo ka taa daamiŋ, niŋ foňoo ka taa i kaŋ, niŋ ka, foxoo ka taa daamiŋ maafaŋo, i niŋ boroo ka taa i buka futa i ma. i buka futa i ma, wante i borita i taata.